Mebɛpɛ dɛ menye daakye mba bɛkasa kyɛn dɛ menye hͻn a wͻaba kͻ bɛkasa. Siantsir nye dɛ, daakye nye dza yɛper kohu mbom dza etwa mu dze, nna etwa mu ewie dɛm ntsi hͻn a wͻrobͻwo hͻn daakye bi no, hͻn na mebɛpɛ dɛ menye hͻn bɛkasa na suahu a mowͻ no, medze ama hͻn ama hͻn abrabͻ no, no bͻ annyɛ hͻn dzen.